He tradición hiju tun lai modern society ayan k'ini kan teignil finawa. Mani tradición hiju kan faa hau te, an faa le faa hau te pota anan niya. He mani tradición kan teignil sonju atun lau anya. Tekina kan lean huna, te punise kan tar huna, te punise hei kan mani tradición te hi, mani forefathers hau te hi, an til k'ini tan he ko vela ayan an lau kola an ni hau faa nga k'tuna k'ini freedom kan mawa. Abi k'ini an ni om lau san k'ini kan pian ton muk lau anya. He faan an hei tun lai modern society ayan mani tradición nga i tu ate teignil lau te hi atar lea mei ne. He faan hei en nampunise mani tradición te ju teignil lau tu hi ken taswaya. An ni te punise namdang te punise mani tradición te ju teignil lau tu hi.